तरकारी मे हमारा सबसे कहेके अलुई लागैए खाइके भी अलुई निमन लागे अलुई मन पराइए अलुई तरकारी के मर्ते दम तरकारी भी कहैसी काहे कि भोज्ने भोगेल चाहे ऐसनका मरण होगेल तरकारी अलुई नारहित उजग होइवे नाकरी औसे हम जग कह के अलुइ हम बेसी मन पराइसी आलुई भेला से कथी कह के एके तैका मे पाकजाई ओकरा भुजिया भि मन लागइए ओकर तरकारी भी निमन लागइए ओकर अचारभि निमन लागइए ओकर तरुवाभी पकाके खाइसी औसन के आलु चप भी पकाके खाइसी ओहिसे हामी के यी अलुई काहेवाला चिज सबसे निमन लगाइए हमरा आलुई कहेवाला चिज सब तरकारी से भी निमन लागइए पकाइने भी सजिलो बा इहेसे कहैसी अलुइ तरकारी हमरा लागि ठिक बा ।